Uranyi tu nama uzawa kuribi izhɛshɛ-o. Ama uwɛ awa olomu ukunbi yɛrishi sa amɛ olomu-o. Uwɛnɛpo ukuribi eri sa amɛ olomu shɛ azhigba ni ikɛnyi aba kwo ta yajɛ ukuribi, ata nam wa ni zhigzizhiga. Atwa oko erishi woto nu nhwa ma ba-o, atwa oko kan e erishi agiga-o. Amɛ dom uwɛ kuribi njɛ sha maa butu giga-o yata wa tubulo. Tu kwubɛ na burɛcɛ, bu yajɛ duciya kpaaɧ <noise> ama bi hiɛɧ shɛ gadaga. Nugana ta ukuribi yerishi nda amɛ olomu bu mbiyanɛ azhigba, bizhɛ ba yaga kuribi, bizhɛ nama ni hwɛ. Bizhɛ nama namɛ tuhantu, ɛzhɛ nama du no biyikwo, e yikwo du kaa banaatwa na yaiɛ kuribi. So inɛtɛ mbisonoma amɛ lomu zasa ba kwo ba’ yajɛ kuribi. Ukuribi ge yeri sa awɛ lomu, uza biyikwo buzhiga gɛ zhɛ bana ba tuna tumbwa. Ama bi zhɛ ba bana nu duciya lele na bib a wanɛ. Ama izhɛ shɛ yo tumo-o, ukuribi yerishi sa amɛ olom, i ‘yeri shi sa amɛ olom. Tu kwubɛ ya ga shɛ ukuribi yeri sa amɛ olomu oyikwo azhiga a bana tumbula, a zhigba a nama namɛ tubahtu a a wahanga hingwɛ, nu hwana swoɧ swoɧ. Amɛ domu ogozhigo du bi ‘yerishi ba giga no fwo ko. inɛ tɛ mbisono ma ukuribi ata ‘yeri shi pana bu aniɛdan. Nazhɛ wɛ ma ukuribi erishi pana amɛ domu ishɛ wɛ ma shɛ wɛ ma baa ‘yajɛ ɛ hiɛɧ wɛ huwowuno, za yi ngɛ zhɛ manda uao. Ta hwayɛ buta namɛ na tug u zhaga nu ga na bajala ma kana yaga. Amɛ domu nu kuribi yerishi ya pana, uwɛnɛpo, kwa buzhigba namɛ bi ‘yeri ba yaga kuribi ama mau butɛ eri ta ba nama wa, ba ‘yaga amɛ tuhaɧtu uwɛ miauh mata ukuribi erishi pana amɛ olomu.